Niandre kindo kimo kichila wamkeye <hesitation> kiu kiumwa wakati molee, kyeno nikyadi mahila komindei nkikaya malovo yaani nkichivona hamtavale lakini kyo nkiabhona kaijia ni miluka kaebati nyinyi, kole aulumula luhula wiile soda ng'aniya, kole yule matapayi yukindeako vya agiree, maa makuchindee yako lenyi maembe kindeya yani kyo kazi ya kunioyo yamu yaani mpaka likichegua make lakini kiokya wanaikela kionyoki yavona yaani kiyavona kabisa walinyu.